kamera suratga olish va ularni elektron shaklda saqlash uchun ishlatiladi. Siz ob'ektga qaratasiz va kameraning tugmachasini bosganingizda, u ob'ektiv orqali tasvirni qabul qiladi.